Chidaá io ma'a nuun chidaá te naku kuili kuili ja horre io te kutniuuni'inindo horre vi'i di'ikoti vi'i ka'anti ja nakuja io a nakuja nini ya'a a nakuja vaxi te kaantniu'uti te horre vaxi la'a jadii kuku anundo te niine ka'anti niine xiitati niine ka'anti te kutniuuni inindo tniuuti te ña'achi xiika kutniuni naj ka'anti naja kuiiniti ja kaadando naja kuiiniti naj ka'anti ñaaxi chuunundo naajkaanti kuilija yaata chirreka ndiaatijiaa niine ka'anti inkaati de'enika ja kuinixi ja kaniinindo natekundoti naakuja takuya'atnii.